Kaarapiim ja sojapiim, nojah, eläjilt nä ei tulõq, nii et periselt nä nigu olõ-õi piimäq peris, a muq meelest piimäs võit näid iks kutsuq, selle et – võit iks, mille mitte. Piim um piim. Valgõq nä ummaq ja iks võivaq piimäq ollaq.